Албатта не. Сулҳи мутлақро дар ҷаҳон таъмин кардан ғайриимкон аст. То он вақте, ки давлатҳо, сарҳадҳо, манфиятҳо гуногунанд, таъмини сулҳ, сулҳи мутлақ дар дунё имконнопазир аст. Дар тақсимоти захораҳои ғизо, об, канданиҳои фоиданок, дастрасӣ ба ҳама намуди сарчашмаҳо, ҳукуматҳоро маҷбур месозад, ки дар талоши таъмини дастрасии бештар, имкониятҳои дигаронро маҳдуд созанд. Албатта сохторҳои зиёде дар сатҳи ҷаҳонӣ сохта шудаанд, хеле фаъоланд, метавонанд пеши роҳи даргириҳои ҷиддиро гиранд. Вале, то он вақте, ки манфиатҳо гуногунанд, то он вақте, ки сарҳадҳо ҳукуматҳо вуҷуд доранд таъмини сулҳ ғайриимкон аст. Одамон доим дар талоши онанд, ки дастрастии бештар ба сарчашмаҳо дошта бошанд. Вале ин, на ба ҳама муяссар мешавад. Бинобар ин, ҷанг, хунрезӣ, даргириҳо, ҳама намуди ихтилофот, то он вақте ки ҷомеаи инсонӣ вуҷуд дорад, аз байн намераванд.